Yaiporurambueve yiguareta jokuae oipotako yaiporu yayigua <noise> vaera yandero ñañono kavivaera yandere ñamopitavaera ñanerejapika yaipoo vaera jaeramiñovi ñañono vaera yanderovare jokuae <hesitation> crema reta aniara yanderova maratu oiko jare ñanepora avei vaera